Yani ثقة ga ikani sahilaimu, wala adem maledan adem iska siqag yani timu. Galila, yani maris khalsan, irinane tala wala amnijinana imuna, wala edin suba male weara imu, wala irinanne ayimi inna wasga mele, ayimi in duton aylan kugora, inin fa siranga hafadi, irin bagnen, yani ashraimunini, adem male wearaimun, wala edin suba malle kika fijmuna, yani husan ademri ika jigjatenan gari, ika jigjate lekin ik ugninka lika, yani dolina igina, malle dan sirringa bagnitam wala malle dan tu ina dafiko bagnitam, wala filana mingiroso alana mingirosya, tiga jer bagne bagna yani zambiga aylinga ان شاء الله nour hedijana.